Të shtunën e lidhi me ditë pushimi kur mengjeset jon të kadalta. Osht ni ditë që e kalon me familje edhe me shoqni. Osht ni ditë me plot mundsi për avantura të ndryshme, për me dalë jashtë në natyrë me eksploru ose thjeshtë edhe me kalu ni ditë t'qetë n'shpi tu lexu ni libër ose tu kqyr televizor.